بعد عمر عشر سنوات من العمر الحالي أحب أكون حققت كل أماني، من هذي الأشياء إللي أريد أحققها هي إني أكون متزوج ومكون أسرة صغيرة بعد عشر سنوات، وكمان إني أكون في وظيفة حلوة ومرموقة وبراتب عالي، هذا إن شاء الله بيصير كله بعد عشر سنوات.